O mondo o l'é tanto grande e in passou i pòsti son cangiæ pe terremotti ò alluvioin e no se peu dî quande ghe saià o pròscimo disastro. A criminalitæ se peu limitâ inte un pòsto ben preciso sedonque se porrieiva vive dove no ghe n'é e questa a l'é a mæ preferensa.